אֶלְחַקִיקָה אֲנַא מְנְאַמְּנֵש בְּלַאשְבַּח לִי כַּייוֹרוֹהְלְנָא פִי אֶלְאַפְלָאם וְלָקִין כַּאנְאַמְּנ בְּלִי קַאִין וַחַד עָלָם חַפִי כַּלְגִּ'ין וְאֶלְאַרוּח, חִיַת זְּתִּי פִי דִינָא כַּיִתְדַכַּר בְּחַל אֶלְהַדְּשִי, נָּאס לִי כַּאנְיוּ מְנַאֲמִין בְּלַאשְבַּח גַּלְבַּאן כּּוֹנוּ עָאשׁוּ תַגָּרִיב עְ'רִיבָה וְלָא כִּיתְכּוּן כַּיִכּוֹנוּ תַעַתְרוּ בִּקְּסַאס וְאֶפְלָאם, וְאֶלְנָּאס לְאַחֲרִין מַיְאָמְּנּוּש חִיַת כַּיִעְתַמְדּוּ עַלַא אֶלְעֶלְם וְאֶלְמָנְטִיק, כַּיִבְּחוּ יְשׁוּפוּ אֶלְדַּלִיל קְבֵּל מַא יְתַיְּקוּ, כֻּּל וַחַד וְאֶלְוַגְהּ דֶּה נְظַר דִּיַאלו, וְלָקִין אֲנַא כַּאנְחَاوֶּל נִבְקִי נְص נְص.